די וועג וויאזוי בינען לאזן וויסן פאר אנדערע בינען ווי ס'דא עסן איז דורך מאכן א מינע טאנץ אין די פלאץ ווי זיי וואוינען און ס'ווייזט די דירעקציעס צו די פלאץ ווי די עסן איז און די אנדערע קענען עס טרעפן.